Ayi, kala woofnde fowru waawi njifti kadi jokkondirde. Ko njoɓdi e leydi hoore woofnde fowru, ɓe waawi waɗde e hoore rewɓe ngal. Haa, ko fowru kadi njangol fiyaangu ngal ɗoo, kadi ko njoɓdi ngal